'Ngo chuku listo nin' rruba ba 'hia riñun' min 'ngo chube hia 'ngo chube ta niín xuj 'ngo si kamin, narij riñan xuj hiaj 'ngo si kabi' hiaj si ki'hiaj 'ngo sañun, hiaj 'ngo sí ki'hiaj 'ngo kakin', ni chube ta chi'ñanj stuj xuj, akuaj stuj xuj ta ako xuj chi'ñanj xuj ni bé ta ni ba niín' sisi 'ngo kakin' kabin, ba taaj ni chiñanj xuj ni abi' 'ngo sí ba taaj ni chiñanj xuj ako xuj sisi ataj nej min sisi hia chi'ñanj xuj, 'ngo ka chan 'ngo ka xubij ñan' chi'ñanj xuj ni kumin chan kamin kakin ataj nej, ni hiaj chi'ñanj xuj nichun' renga' ni si nichun' kamin kakin' ataj nej, ta min 'hiaj 'ngo chube lí chi'ñanj stuj xuj bé ta ni niín' si kabi' 'ngo sí, ta nanj ba 'ngo cha'u 'na' xuj akuaj xuj 'ngo chuku lí kokwíj ataj nej 'na' xuj akuaj chuj nej, chuku lí ta listo nin' rruhua ba xuj si niin xuj si kabin ni narij riñan xuj narij riñan xuj nej, ni'in xuj nej ta nanj ba cha'u nej ni'in xuj nej nej 'na' nej xuj akuaj xuj ni niín' sisi kamin 'ngo kakin ataj nej, ta min 'hiaj chuku lí ta ni listo ba cha nej chuj ta ba chilu nej ako xuj nej 'ngo xilu maru, listo ba xuj si hia abi xuj riñun' ni si ba 'ngo si kabin ataj nej, ni niín' sisi nej chuku lí ta ni niín nin' rruba xuj ni nun niín ti 'hiaj xuj ni'in xuj sani. Ni'in nin' rruhua xuj bé ta min 'hiaj 'ngo 'ngo nej chuku lí ta 'ngo chu'be lí ta, 'ngo cha'u ta, sé chuku sa' min cha'u ta sani 'na' xuj ni ta ba cha'ñanj nej, listo nin' rruhua ba cha'ñanj ta si ni'in chuj 'ngo ora atoj ngwii ni 'na' chuj ni akaj chuj tán nej chuche chá xuj, ni o' chuj teke' chuj ataj nej o' chuj chu'be ni na'be kichi'ñanj chube ataj nej, taj nanj ba sí sisi 'ngo sí ko' chuj ruhua sij ni sisi kwin hio xuj kini'hiaj xuj sij ni si kanin 'ngo si'hiaj sij ki'hiaj xuj nej, si ka'be koo' si xuj nej ni sisi nun kinin'in xuj ni ka'be koo' sij xuj, ni na'be kwin hio xuj kunanj xuj sani asa' kini'in sinin xuj sí ni si ka'be koo' sij xuj nej chuku lí ta listo rruhua ba, bé ta ba chu'be ta listo rruhua ba nej chube ta min 'hiaj nej chuku lí ni'in sa' si kamin ta.